إذا واحد ما يعرف يسوق السيكل أو الدراجة، ترى الموظوع سهل، رقم واحد إنك تركب الدراجة أو تركب السيكل، تمشي أول شي بطيء تخلي واحد صاحبك يسندك، وبعدين تمشي بطيء بطيء بطيء وبعدين تتركه وخلاص، تعلم السواقة لازم تتحكم في الاتجاه لازم تتحكم في حركة رجولك وبس.